استعمل مكنسة يدوية حطها فوج الفتحة واضغط عليها بجوة باش تخرج السدد اذا ما صارش وما نجحتش الفكرة هذي استعمل محلول بتاع التسليك باش يكون هو اللي يطلع الحاجة المسدودة باش تنجح في انك <hesitation> تطلعها كون ما تصب المحلول باعتهالي دير المكنسة <hesitation> بنفس الطريقة اللي ديرتها الاولى